Tutti saveivan de sta capaçitæ, de sta ciave, e donca pe seguessa a l'ea stæta missa inte unna campaña de veddro, pe protezzila. Solo che un bello giorno, ansci, un brutto giorno, un scignoro o l'à pensou de röbâla pe poei deuviâla pe arvî tutte e pòrte do mondo, anche quelle de banche, pe poei coscì rapinâ e banche.